Enyi enva entat enna enyɔ enci tɔmva tundat, kyɔra okop okop na onyi okop ne enva okop ne entat okop ne enna okop ne ekyɔ okop ne onci okop ne tɔmuva okop ne tundat okop ne kƴra okop eva okop eva nu onyi okop eva nu ova okop eva nu ontat okop eva nu enna okop eva nu okyɔ okop eva nu onci okop eva nu tɔmva okop eva nu tundat okop eva nu kyɔra okop otat okop etat nu onyi okop etat nu enva okop etat nu etat okop etat nu enna okop etat nu kyɔ okop etat nu onci okop etat nu tɔmvci okop etat nu tundat okop etat nu kyɔra ekop enna okop enna nu onyi okop enna nu enva okop enna nu entat okop enna nu ena okop enna nu kyɔ okop enna nu onci okop enna nu tɔmva okop enna nu tundat okop enna nu kyɔra okop ekyɔ okop ekyo nu onyi okop ekyo nu enva okop ekyo nu entat okop ekyo nu enna okop ekyo nu enyɔ okop ekyo nu enci okop ekyo nu tɔmva okop ekyo nu tundat, okop ekyo nu kyɔra okop oci okop oci nu enyi okop oci nu enva okop oci nu entat okop oci nu enna. Oko oci nu okyɔ oko oci nu oci oko oci nu tɔmva oko oci nu tundat oko oci nu kyɔra okop otɔmva otɔmva nu onyi otɔmva ne enva otɔmva ne entat otɔmva ne enna otɔmva ne enyɔ enci otɔmva ne tɔmva otɔmva ne tundat, otɔmva ne kyɔra okop tundat tundat nu onyi tundat ne enva tundat ne entat tundat ne enna tundat ne enyɔ tundat ne enci tundat ne tɔmva tundat ne tundat, tundat ne kyɔra okop nu kyɔra okyɔra nu onyi okyɔra ne enva okyɔra ne entat okyɔra ne enna okyɔra ne enyɔ okyɔra ne enci okyɔra ne tɔmva okyɔra ne tundat, okyɔra ne kyɔra dari nu onyi deri ne enva deri ne entat deri ne enna.